أفضل إني آكل في الصباح المواد اللي يكون فيها بروتينات عالية علشان تعطيني نشاط وحيوية طول اليوم وال <hesitation> الأكلات اللي يكون فيها موجود السكري بشكل كبير <hesitation> أحس إنها تمدني بالطاقة حتى لو تاخرت في الغداء ما يهمني هذا الموضوع عشان كذة أفضلها في الصباح.